கிரேக்க உணவுகள் ஆலிவ் எண்ணெய், காய்கறிகள், மீன், தானியங்கள் மற்றும் பல்வேறு மூலிகைகள் போன்ற புதிய, மத்திய தரைக்கடல் பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மௌசாகா அடுக்கு கத்தரிக்காய், துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட இறைச்சி மற்றும் பெச்சமெல் சாஸ், சௌவ்லாகி வறுக்கப்பட்ட இறைச்சி சறுக்குகள். உள்ளிட்ட பிரபலமான உணவுகள்.கிரேக்க சாலட் தக்காளி, வெள்ளரிகள், வெங்காயம், பெட்டா மற்றும் ஆர்கனோவுடன். மற்றும் டால்மேட்கள் திராட்சை இலைகள் அடைத்தவை, இவை அனைத்தும் அவற்றின் துடிப்பான சுவைகள் மற்றும் எளிமையான, ஆரோக்கியமான சமையலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன.